في ظهيرة أحد الأيام، بدأت لعبة طفل اسمه مازن بالتحدث. كان دومية ملونة اسمها زوزو. وفجأة جالت مرحبا مازن. اتفاجئ مازن وسألها كيف تجدرين تتحدثي؟ أجابت زوزو، إنه هو منحها السحر. قرروا الذهاب في مغامرة في الغابة. واجها مخلوقات غريبة سوا. وعادوا ذكريات جميلة. ومن ذاك اليوم أصبحت زوزو صديقته السحرية، وما افترجوا أبدا.